Maro zany ny fomba fampiasana voanio io amin'ny fandrahoa sakafo. Ohatsy fotsiny izao amin'ny sakafo ie da <hesitation> mampiasa ny voanio amin'ny salady na lasopy na koa ny pizza. Amin'ny sosy koa i da afangaro amin'ny ranom-boankazo na saosy. Da amin'ny fanamboara atao anatin'ny keiksa na biscuit.